ګوسپل موسیقي ما ته روحانیت، هیله، او د ایمان ځواک رايادوي. دا موسیقي د عیسوي عباداتو او ستاینې یوه ژبه ده چې د خوشحالۍ، شکرانې، او د ژوند په سختیو کې د امید پیغام خپروي. کله چې ګوسپل واورم، نو د روح د آرامۍ او د ټولنې د یووالي احساس مې پیدا کېږي.